في الحقيقة اطفال الأجيال الجديدة دي ، لا مبسوطين اكتر من أجيال زمان لان عندهم إمكانيات كتيره و البلاد كمان بتوفرلهم دلوقتي اسليب ترفيه زياده دا غير الاهالي، ولانهم كمان ماشاء الله عليهم اذكياء ، و التطور التكنولوجي دلوقتي الاطفال بقوا اذكياء جدا ، بس مش معنى ذلك أن أطفال زمان مكنوش سعدين لأ كانوا سعدين بس بطريقه بسسطه شوية